Harusi insha liwafunga harusi ya kawaida ambapo mhh mm- mmndifosa alia ata limeshe vonja basi lo ifureesha ka akashana harusi kamilifu kaenda kwa mobia ubia kambariki na msero kawabariki vakasha woose hungwe ulania harusi nsha basi wanaishi vizuri wa- wakaya kavusha kwaya na hserehe mkaya fanya ni tukalilo ndungusha alafu ndungesha baningsha nivakae kwaa amani vatem mek gwihongoliana wakahongoliana yewu sha harusi fo